मैं खाना खरीदण चार सी पांच बार जांदु, अर हर बार लगभग तीन सी चार हजार रुपये खर्च करदु च। पर खर्चा भी हमारी जरूरत पर और बजट पर निर्भर करदू जब कभी कुई त्यौहार जन दीवाली, होली, करवाचौथ व्रत, नवरात्रि, जन्मदिन, महीना मां ए जांदू त खर्चा थोड़ा सामान्य दिन सी ज्यादा बढ़ी जांदू छ।